Eeee! Ilay i lafa ategna, te hahitsy, lafa ategna te hanandraha marindrefy da ilay i. fa handrafitsy ohatsy ilay ao i, lafa han-hanjaitsy lamba ohatsy ilay ao i!